افغانستان، پاکستان، ایران چین، هند تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، آزربایجان، ترکیه مصر، قطر، سعودی عربستان، بحرین، یمن، سوریه، عراق روسیه بلاروس